Ajan dekú <hesitation> na nani dá doctor nani mejorar, ndekú tiuko jan <hesitation> tajan remidio ihá hé meyuniondo ihá, dekujan devando limón davandó nrí cebolla <noise> hé xhinana mí'i deche he celaborando inga jakú já combatirnró nrutiá.